Олмон бо фарҳанги бойи мусиқӣ, адабиёт ва илм маъруф аст. Бахусус мусиқии классикӣ, бо композиторони машҳур мисли Бетховен ва Бах. Ҷашнҳои анъанавӣ, аз ҷумла Октоберфест, хеле машҳуранд. Олмониҳо одатан дақиқ, ростқавл ва ташкилёфтаанд.